أول ما انتجل لمكان يديد أحب إني أتعرف على الناس من خلال إني أبادر وأسلم عليهم، أحيانًا أسوي لهم حلوى عمانية مثل الحلوى العمانية المشهورة، أو أجيب لهم جهوة ودايم أشوف إن هذا يكسر الجليد، وأحب أزور الأماكن العامة مثل المقاهي والحدائق والتطوع، هذي الطرج بسيطة تسهل عليا التعرف ناس جداد وتكوين صداجات.